اول سبزي لکه گاذر، کچالو، بادرنگ، یا بانجان پرې کړه. یو څه مالګه، مرچ، او زیتون تېل ور ګډ کړه. په یوه کړايي یا لوښي کې یې واچوه. تنور مخکې له مخکې ګرم کړه تر دوه سوه درجې پورې. سبزيجات په - پکې د شل نه تر دېرش دقیقو پورې پرېږده. کله چې نرم شي او سر یې سور شي، تیار دي.